Si nun facissi lu travagghiu chi fazzu, di sicuru facissi qualchi cosa attipu travagghiari cu la telecàmera pirchì mi piaci assai fari filmi di lochi, paisi e città dunni haiu statu e cuntàrili a li pirsuni di lu webbi. Dicemu chi chistu lu fazzu nta lu me tempu lìbiru nsèmmula a me figghiu Flaviu chi davanzi l'obiettivu di la telecàmera è pi veru un purtentu.